Eh la k'uxb'al ke k'eh tz'aaq pues yah suq pues nwila' re' laa re'ee re' <hesitation> pepian wahchin pues jotla n'iila eh ro'ntii onteera jotla eh igual naniq'aram pa aweh re' rik'am ka sikiil pepitoria rik'am ka ajonjolín rik'am ka pix altomat xunakat aanxux rkik'am ka ki' iik eh chamk'iix ejoota re' nakorpiim pues naa najoxam taqee' onteera najoxam laa pix najoxam la kulaatra najoxam la la altomat la xunakat la ki' iik najoxam <hesitation> después nake'em naa' laa chikiij iik lo ke es guaque y pasa nake'em naa ye'eem qa ruu' nakorpiim eh k'ih kamanik nraa yah soq nak'ux pero re' je' hat k'eh awiib' pues n'oo k'eh sameeya chiriij entonces re' han normalmente manib'an ta seguido no ke ni eh wila q'iij ka reh nib'an porque re' masiado k'eh sameeya n'oo chiriij ru'uum la riq'omil taqee' ke nrik'am ka <noise> k'eh ka n'oo chiriij